Wee mmada ga a dúniyaa ma de, flee folla uga a dúniyaa ma, ugí ngi deŋúw. Nboŋ flee foli mo, gwili maa ggi gboonje ngi húma. Flee foli ma utin yaa he halla ñaanin yaa bo, antiimbaa mmúŧ daal, antiimbi hee múuŧ, habe tídi gembe.